لو عايز تكتب رساله شكر لحد بتحبه أو تشكره علي حاجه ااا ممكن تبدأ الرساله كدا برساله بسيطه تعبر فيها عن مدي حبك بعدين تنتقل بقي أن انت تشكره وتقوله شكرا على الهديه أو شكرا علي الخدمه الي انا عملتهاليو الموضوع ده اثر فيا كتير جدا ودي حاجه كبيره جدا بالنسبالي حتي لو كانت صغيره يعني بالنسبالك بس هي كبيره جدا بالنسبالي وتعنيلي حاجات كتير